Pus kauk lanu'u ndeu mas ndeu mas kauk lanu'u kuande ba ngjai mas katat jui lanu'u ma kikiaung kumba'au pu limiñ rapu xil'iajat y batung jui pur pu xil'iajat rikia rapu re kauk lanu'u limiñ rapu re bat'un tatajam pu xut y nda xil'iajat nikia napu maiñ kujui ni lanu'u ngja limiñ rapu ndasei bamu y jui kujui katat bataung nda xil'iajat nikia napu par munusuei nda ndajap bumu lixa'aung se kaung tu'ui tikiajan y mis napu xil'iajat nikia kua libia'al per chu ya mut chu ya limiñ shampoo ya rapu kua lataung laei laba'al ya ya rapu limiñ ya ya maiñ limiñ par xil'iajat ndasei bamu xil'ia par ndajap xut kua manatajat rapu ya maiñ limiñ ya limiñ nguejeiñ xil'iajat y limiñ limiñ maiñ lara xil'iajat de par de kute per ya rapu lem par xut kua manatajat y par bamu ndasei chu' ya limiñ maiñ de kuas pun li kute rapu kua laei lasei re bumu rapu kingijil rapu burua pu bakja y maiñ y re xut chu ya xil'iajat ya se maiñ kua bumang nataung de rapu se manaei par manakei re xut pus maiñ rapu ya kua lataung ya maiñ rapu ya lanu'u ya ya ya bakem ya ndeu mas mut y chu' ya rapu ya mi'ia limiñ y maiñ chi xil'iajanpar kua manasei labail ndajap nimbiajang limiñ kara li rimbiajang skusua balei bgjai rasal rapu burua pu bakja par kua manaseiñ skan'ia pus maiñ ya ngjai limiñ napu xil'iajat chi makei napu ndeu mas mut ni pe limiñ rapu re kauk lanu'u.